بنغلاديش بلد المناخ فيها استوائي وهي زي أغلب الدول الآسيوية المطبخ فيها بيعتمد على الرز وبنغلاديش بتشتهر بالرز والسمك هم أهم حاجتين في المطبخ البنغلاديشي وبيستعملوا الخضار برضو وبيتميزوا باستخدامهم كتير للتوابل وأشهر أكلاتهم هي البرياني